Ɛmwú úwù ɛ́zhí, kwuwó ŋgwù kínzú kì yi ɛ́mwú úzhí ekpěpò mu kènzu nzú kì yi ɛmwu ìlɔ, kì yi ɛmwú úwù ɛzhí. Àmá úmbà mi, mi gɔ̀ mbula mbá égó, gbà mi dò te mǐ bà ɛ̀zà mbá égó gbá akwu ɛmwú wɛ́zhí le. Ɛ́mwú wɛ́zhí àwù uwu gbá ǎ mbamà gbá ǎ mbá usú le. Kwuwó ŋgwù ɛ̀lɔ́yì nzú o yi kwɔ̂ba gbá ɔ̀ bà tee, ŋɔ́ shì <hesitation> kwúwó mô dé, ɛmwú nɔ ǎ mbâ dé gbà â mba usú. A kwu íyì ɛmwú gbá a mba usú, tɔ̀ <hesitation> ɛ́mwú ŋɔ ɔ́ yàmà ɛfyá mô. Iyàmàm ɛfyá mô ɛ̀nyì, ǐ shi ɛ́mwú ŋɔ <hesitation> ɔ̂ bímà mô. Àmá gbá a mba ókombó, okombó àwù gbà gbà a mbamà, ɛ́mɛ́ɛ wú o yi mu ikyò rìbà. Kínzú ki yá ɛmwú nâ kɔ kí fyè ɛ́mwú mu ɔgbà àwù, kwuwó ŋgwù kála ì mbwà ìyilaréyi nzu mò. Iyilaréyi nzú íyì gbà ì mbwàmà le gbá i yi tê? Mu ɛ̀lɔ́yì nzú, ǒnzù á lú anu, anu íyì gbà i gà ɛ́kpásù mà, ɛmwú gbá ò gbɛ́ le. Í yi kyiya íŋgyì bɔ̀ ìbɔ́kwùnzu i ka ɛmwú mà mô. La kyiya íŋgináŋgyinà íŋgyì o wo ŋɔ, ikpàmà íyì ŋǎ kpà ŋǎ she la kwúsé, í bɔ́ ɔ́lú ì bɔ́ mu ɛmwú. Tɔ̀ ìbɔ́ mu ɛ́mwú ɛ̀nyì gbá ŋɔ̀ yi ɛ́mwú mu ɔ̀gbà, a kwu íyì gbá ŋɔ́ lú rinye nâ a kwu ǒnzù ŋɔ é lú rinye nâ úmɛ́ ŋɔ, é lú rinye íŋgyì kwúsé Nâ é lú rinye íŋgyì énzù gbá o kò ló èwà wú mu òdùdù, gbá ɔ́ zɔ́ ɛmwú ǎ, <hesitation> ŋɔ yi eduwó íyì káa sò káa kwù yá ɛmwú mô, ɛmwú úwù gbà. Ɛmwú úwù ǒnzú ŋɔ gbà e ye wu mu ìfyèmò nâ kɔ ádá ŋa gbà e ye wu mu ìfyèmò àwù, uwu gbá ò bo yí wu gbá ǒ shi gbá ó gbò rinye íŋgyì ɛmwú úwù gbá rinye íŋgyì onzàwù gbà á zɛ́ la kwúsé àwù ó kò na ɛmwú àwù. Kyiya íŋgyì ri shi gbà kínzú kí fyè ɛ́mwú le. <hesitation> uŋwùfo kwuma, kínzú kí fyè mbó àwù, kwúyè úŋgwù í bí kpà nzú mǎ, kwúyé gbà ŋɔ́ yi ɛ́yì mô mâfo, ɛ́mwú mbàambà gbâ bà kì ya mbámà le gbá bà ɔ̀ gba nzúmà le. Kwúyè úŋgwù ŋɔ́ tó ɛmwú ŋɔ yá wu mà, ò gbá ŋa mà mùtu mu kwúyè úŋgwùfo. Mâ kɔɔ, ɛmwú àwù è yi ɔmɔ̀, oónzù ŋɔ gbá è mgbò la ògârúwú úwù ete wú mò nâ kɔ e mbgò la énzù mò nâ kɔ úmbà àlekwu, ḿ gbá a kwu onzu ùbyí eshí, gbá àlèkwu gbá i yí wu ò le tɔ̀, onzu ùbyí eshi àwù ê gbò rinye àwù, ɔ̌ te lè sò la ɛmwú mbala àtɛ̀ káa lɛ kà bɔ́ wu mu ɔgârúwù. Mu ègáá ǎ za la ɛmwú àwù mbala àtɛ̀ gbá è bê bɔ̂ mu ògârúwù le. To âmâ kínzú mbà gbà kínzú ɛ́mɛ́shɛrí úmbà gbà ki kwu, <hesitation> kí bí na kenzu úngà ùkpò le, úmbàfo nzú a kwu úmbà ɔ̀sála, úmbàfo nzú a kwu èkristɛ̀ ḿ gbá a kwu kwuye úŋgwù èyà íyì ɔ̀sála nâ kɔɔ, íyì òkírísìmâsì te, Ɛ́mwú mbambà gbá kínzú ki yí gbá ki mgbɛ́ le. Ŋɔ́ dò te ŋɔ̀ bí yá ma ónzú íiyâ fô, kwuwó ŋgwù ŋɔ̀ yi wu úwàfyì ŋɔɔ̌ yí kyaŋa bí ŋá à mbwà ŋa mǎ fúlɛ́. So ɛ́wó íyì gbà, kínzú úmbà gbà ki kwu e nzu úmbà gbà